Fillarning o'ziga xos xususiyatlari judayam ko'p. Misol uchun, ular quruqlikda yashovchi eng katta jonzot hisoblanadi. Bundan tashqari ular <hesitation> boshqa hayvonlarda bo'lmagani kabi xartumga ega, xartumi bilan farq qilishadi va ular xartumlari orqali bir-biri bilan muloqot qilishadi.